Bima inbinti bo mbatu bsu wee ngontonte, mbatu bsu we du, gimegsin wi ma gii goliyatalu ndaan. Bsu ma bi unwúste, ndu bi gaadi mo unwústi bsu. Utúm gjooranŋ gsoonj, hanu yaa ye sosole wegí bwom bijaa ma. We we gí bala ma húri yaa nfuŋti bi ndaani.